Epɛ dɛ ɛkyerɛw krataa dze kɛma obi da n'ase a. Ndɛ nkrataa a ahorow bebree a aba wɔtonton a ɔayeyɛ mfonyin na nadze wɔ m', ntsi dza odzi kan mɔkɔ akɔtɔ ɔno bi. Na akyerɛw asɛm a epɛ dɛ ɛkyerɛw, ɔno dɛm no ema ɔyɛ ntsiatsia. Ade - adze pi na ɔdze abɛkyɛw na epɛ dɛ eda n'ase a, ekyerɛw aa- ad-meda wo ase, ewɔ ebi a adze a edze bɛkyɛ, epɛ mpo a memmbɔ dzin, biibi ka tsiatsia a, aserɛ nhyira efi Nyankopɔn hɔ ama n'. Iwie a na akyerɛw wo dzin wɔ ase. Ewɔ dɛ ehwɛ dɛ wo nsaano so yɛ fɛw a, wo nsaano nnyɛ fɛw a itum bɔ obi a ne nsaano yɛ fɛw paa mma ɔkyerɛw dze ma wo.